माफी जीवन में एक अति जरूरी भूमिका निभावै है। जिब हम दूसरां की गलतियां माफ कर दे, तो दिल रो बोझ हलको हो जावे है अने मन में शांति है जावज। ई माफी सै हम अपन रिश्तां में अपनापन, भरोसो अने समझदारी बड़ी जवाज़। नकारात्मक भावना दूर हो जावै है, अने हम खुशहाल जीवन जी सकै है। माफी सै हम अपन दिल रो हलका कर, नए उमंग अने सकारात्मक ऊर्जा फैलावै है|